Me te sɛ ɛyɛ sɛ akradaa ɛɛbobɔ mu a, na ɛwiem ɛɛyɛ gidigidi na ayerɛmoo ɛbɛtete a, na me yam hyehye me. Ɛfisɛ me nim sɛ nsuo ɛɛbɛtɔ, ne deɛ mete akradaa anaa wiem a ɛɛbobɔ de mframa nsumframa a, <noise> <hesitation> ɛno deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔɔhu biaa ɛyɛ a na ɛyɛ nsuo aa ne pɛ sɛ ɛtɔ. Nti me te saa adeɛ no pɛ, <noise> na maahu sɛ nsuo bɛtumi aatɔ, nti mewɔ ahoboa bi a na maayɛ, maaboaboa me ho. <hesitation> Binom nso kyerɛ sɛ, sɛ ɛɛbobɔ mu saa a, <hesitation> na kyerɛ sɛ <hesitation> abɔfoɔ no ɛɛbɔ nnwom ɛwɔ soro, na mmom me deɛ nea me nim a ne sɛ, sɛ mframa fa <noise> nsumframa no fa na ɛɛbobɔ mu na ne nyinaa ne sɛ <hesitation> nsuo ɛɛba abɛtɔ naa nsuo ɛɛbɛtɔ, nti ɛno aa ne ma <hesitation> akradaa ne wiem yɛ kukukukuna mframa nso ɛɛfefa fefa saa no.